Nti sɛ wofa aduaba a yɛwɔ aduaba bi tesɛ amango. Yɛwɔ ankaa. Yɛwɔ bɔɔferɛ. Yɛwɔ apple. Yɛwɔ bi tesɛ kwadu Yɛwɔ bi tesɛ aborɔbɛ. Yɛwɔ bi tesɛ watermelon. Yɛwɔ bi tesɛ kube Yɛwɔ bi tesɛ adiankasa. Yɛwɔ bi tesɛ pear. Yɛwɔ bi tesɛ carrot Yɛwɔ bi tesɛ Turkeyberrys. Yɛwɔ bi tesɛ blueberrys. Yɛwɔ bi tesɛ grapes. Yɛwɔ bi nso tesɛ date. Yɛwɔ bi tesɛ ahwedeɛ. Ne neɛ ɔkeka ho bebree.